La música eletrónica es la música dela fiesta i es música possimenti uropea i almericana, amus, moerna. Ala genti más mayol no les gusta naína, siempri están relatandu del bomboneu essi porque essu veleí es lo que les pareci: bomboneu! Peru ogañu, quiciás que son los festivalis que más genti ajunta i enque los músicus no son veramenti músicus sino que lo que hazin es mestural sonis ya gravaus pos, chacho, más vali de cael en gracia que sel graciosu i si ala genti le gusta pos allá caúnu.